Thithsja që përdoret për me fshi tokën, lidhet n’rrymë, edhe prej- përmes ajrit i ngreh krejt papastërtitë, troshat, edhe senet që kan met nëpër tokë, nëpër tepiha. Edhe munesh me i fshi edhe shtratat me to, edhe e mush ni kese me borllog krejt mrapa që koh mas kohe duhesh me ja ndrru që ajo me pastru prap mirë.